<noise> Aga na- aga nanasu- aga tanasu aga tanasu yero yakkibuq we fole kaluku e na- nainappa fekko carana yakkibbuq pekko rupa-rupa aga rupa-rupanna yakkibbuq yero fake wai e bette we siba itunu e <noise> fekko carana yakkibbuq uppanna wedding yero yakkibbuq <noise> nappa leipalenneq akko acara loppo e appigaukeng loppo e areggi elo ale- elo ale-ale areggi sippulungngi siba sijingnge siaga ettana inasu aga kuangnge ipassedia <hesitation> naenappa yakkibbuq yanaritu ero maderri e leipalenneq rupa-rupanna leibette we <noise> pekko cara yakkibbuq yanaritu <hesitation> ipassedia manenni joloq agaga e meloq ifake akko <hesitation> sipulungengngi assijingengnge wettunna ettana yero leita- leibet- leibette yanaritu telluppulo menneq. Ang- agaga wedding agaga leiwapparelluang manengngi sebelum yakkibbuq nainappa yakkibbuq yanaritu <hesitation> tahu nappa pamuttu nappa leibette ni yero agaga e nappa leipasianre ni lei- leipalenneq ni yakko tudang sipulung kiq sibawa maneng sijing taq.